Cha kwanza ngauchia kekinywa mringa, ngaminywa mringa sha kikombe chamsi bora ngama basi ngachia shai horikini, ngamekora shai weka mehia kute kula kwte kakboro nganga pasha namekawara kakboroko ngatafunia shei akwa.